مرة في زيارة حديقة الحيوان شفت حيوان إسمه إيه إيه شكله غريب وكل، عيونه كبيرة ،صباعة طويييل ،كان أول مرة نشوف حاجة كيف هيكي، كان شكلها غريب علي أنا أول مرة نحكة، وأول مرة نشوف عيونه هيكي كبيرة، وشكله-شكله واجد كيوت هكي يعني يدخل الجلب بسرعة.